Dimiɲan nɛ a bunh mi wure to nii wuree a ere, to ba ba ɲubuari, to ɲubuari mibin, to ɲubuari miba nise. To b ni bɛɛ zun dedebue ,to ɲubuari mi ho lo so.